جدا مهم دراسة الاقتصاد والمالية واصلا اصلا هي يعني اساس حياتنا. واساس مستجبلنا. لما يتم دراسة الامور الاقتصادية والمالية. نتعلم ونكتسب مهارات عشان نخطط لحياتنا الاقتصادية والمالية في المستقبل. وفي حياتنا العملية.